Mee gbana della mill ie mina ii ruska n tosək wess samsara n rusuk weka a miik n wek wess bamburə nettə elii mina wee wess bamborə nettə elii n boruk tomte a gwai n kosək er n negsə net. N bool rek mina bogə rek rekə rə wes samsara gbən sə n ruk pá sə n reg reka rook mina res pu reka nette diik ngə rek una pa rekarə wass komna naa ittizəzs, wess komna náá ittizəz na bórum sə n reg rek, rek all rək ki mina reski rek ulla rek n rek una pa reka rə wess bamburo nemsiz, wess bamburə in osik rek sə n regə reka miik wess bamborə nok anya reka reka tutu ai gópa, gə ɓən mona regə rek laa yanaa dən na ɓos go'pa kwen ki mina we netle dii sə n book tomttə a ei ma reg rek wess samsara mina res sei mina zo ulba na mə'sa pu zang sə n reg rek uka mana res pu a eti n tork tomte a mii n pi bo'ki rei raka rə gə nimzi sə in reg reka animzok sa m kisən dii